أفضل ان أكون شخص أكثر ذكاء على ان أكون شخص أكثر شهرة لأن الانسان الذي يكون ذكيا يمكن ان يصبح مشهورا لكن يمكن أن تكون مشهورا دون ان تكون ذكيا و بالتالي ليس من الضروري كل من هو مشهور يعني ذكي، و كذلك يمكن ان نقول بان الانسان الذكي لا يبحث عموما عن الشهرة و لكن يبحث ربما على ان يحقق أهدافة بطريقة ذكية أو بطريقة أو بأخرى و اذا أتت الشهرة فمرحبا و ان لم تأت الشهرة فلا تهمه الشهرة بقدر ما يهمه تحقيق أهدافه الشخصية أو العائلية أو حتى المجتمعية.